Xkuꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma ti laps, pues sënmu wen pund par lad gët diꞌt diꞌt x̱oꞌb <hesitation> kwadern, ga dzekna lëꞌma ic̲h̲ixkwaꞌ guꞌn xlaꞌnma ber kon l¿ñama iníma par lëꞌma ic̲h̲ixkwaꞌ letr, para ke wen ic̲h̲aꞌkë letr ber kon ñama par dzekna wen ic̲h̲aꞌkëwu.